Imnda rafiki wa kwa karibu lingate, kite mama su wajirani na mama uuseria toshava vaana tanu mta dogosha miaka hamsini na wengilisha miaka stini na vetrule nama vosetu tukavalikwa vose bahati ya kwa mshafule walika kufui kufui